Ny hevitro an mikasika an'ilay filokàna amin'ny fanatanjahantena dia tsy mety amiko ilay izy. Ny antony mantsiny an, dia voalohany indrindra, ohatran'ny hoe vao may mitarika fahantrana ho an'ilay olona ilay izy an, satria manana vola kely izy izany, dia te-hanambe tampoka. Dia iny no ampiasaina amin'ilay loka fanatanjahantena aloha mba ahazoany an'ilay vola. Dia nefa iny sambasambaina be mihitsy vao tena hoe izy no handresy amin'ilay amin'ilay loka. Dia ilay vola kely teo ampelatanany izany an, izay tokony amidiny sakafo, lasa tany amin'ilay loka dia nefa izy tsy nahazo akory! Dikan'izay izany an, vao may izy mahantra. Vao may izy tsy nihinan-kanina.